Zaho aloha tsy havandy fa zaho mbo tsy niala ta madagasikara teto, mbo tsy nandehandeha amy firenena hafa any aho.